والله أعتجد إنى أفظل إن أكون موسيقار مشهور، السبب هو أن الس-الموسيجى لديها جوة فريدة في التأثير على مشاعر الناس وأرواحهم، كمان تجدر توصل رسالة عميجة وتعبر عن مشاعر محددة بطريجة وايد جميلة ومؤثرة، الموسيقار يجدر يلمس جلوب الناس ويوحدهم من خلال الألحان والكلمات ويترك أثر دايم في حياتهم.